Useni to mi dilli kam mi yiɗi a walla a waɗaka laarangu am kutiru am, a waɗaka kukindu ñaminda e ndiyam, useni heddi komi warta.